келші күндей болып күліп келші жүрегіңді жұлып берші
жүрексіз ақ жүріп көрші ай көрші
тоқта күйіп қалма жанған отқа сенде уақыт бар ма жоқ па шақырайын қонаққа
ашылады кеуде қақпа кеудемдегі бөлме жаққа
жүрегіме кел қонаққа жаным
қайта жанар сөнген от та жетелердім мен де баққа
жүрегіме кел қонаққа жаным
көремін қонағыма көңіл бөлемін жүрегімнің төрін беремін
сол ғой ғажап өмір деген ммм деген
ұқтым сені тағы аңсап күттім күте күте шаршап біттім өтпейтіні ай уақыттың а
ашылады кеуде қақпа кеудемдегі бөлме жаққа
жүрегіме кел қонаққа жаным
қайта жанар сөнген от та жетелердім мен де баққа
жүрегіме кел қонаққа жаным
ашылады кеуде қақпа кеудемдегі бөлме жаққа
жүрегіме кел қонаққа жаным
қайта жанар сөнген от та жетелердім мен де баққа
жүрегіме кел қонаққа жаным
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он нөл нөл
таңғы шоу
иә достар эфирде таңғы шоу және барлықтарыңызға жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз
ойдағы жоспарларыңыз орындалып кетсін бүгіндікке ал енді біз дәл қазір жандос сейдаллинмен жаңалықтар тыңдап алайық
одан кейін әрі қарай таңғы шоуды нұрболат абдуллинмен жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
студияда кезекті жаңалықтармен жандос сейдаллин
шығыс қазақстан облысында нашар жолға байланысты жүзден астам адам жауапқа тартылды деп хабарлайды қазақпарат
жыл басынан бері полицейлер алты жүзден астам көше мен автожолды тексеріп жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туралы бес жүз қырық нұсқау жазған
жүргізушілердің көпшілігі жол сапасына көңіл бөлуді сұрайды
облыстағы автожолдардың көпшілігі жетпіс пен сексенінші жылдары салынған көп жерлерде жол сапасына қазіргі көлік ағынына сай емес
акция қатысушылары биылғы жол құрылысы маусымында республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу бойынша ірі жобаларды іске асыру жоспарланығанын айтты
қазір олардың кейбірі қолға алынған
осы аталған жұмыстар толық бақылауда әрі оларды жақсарту үшін қажетті шаралар қолданады
елордада гүрілі қатты автокөліктерге айыппұл салынды
қауіпсіз жол алдын алу шарасы аясында екі күннің ішінде елорда полицейлері жолдағы қозғалыс кезінде қатты гүрілдеген дыбыс шығаратын жүретін елу көлікті
яғни қозғалтқыштарындағы дыбыс бәсеңдеткіші жоқ автомобильді анықтаған деп хабарлайды қазақпарат
бұл тұрғыда аталған көліктердің жүргізушілері әкімшілік жауапкершілікке тартылды
көліктердегі кемшіліктерді жойғанша дейін оларды пайдалануға тиым салынған
полиция департаменті хабарлағандай тиісті рұқсатсыз қайта жабдықталған көлік құралын басқарғаны үшін он бес айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған
атырауда отбасына ресурстық қолдау орталығы ашылды деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
жаңа жылдық дағдарыс орталықтар одағының бақытты отбасы және қазақстан республикасының жоғарғы сотының отбасылық сот пилоттық жобалар аясында жүзеге асырылған
орталықтың таныстырылымына атырау облысы соттарының облыстық сот пилоттық жобасы бойынша үйлестіруші судьялар мен қызметкерлер қатысты
бұл орталықтың негізгі мақсаты отбасы құндылықтарын нығайту тұрмыстағы проблемаларады ерте анықтау
тұрғындарға психологиялық құқықтық педагогикалық және басқа да консультативтік әдістемелік көмек көрсету
орталықта мамандардың қабылдауы мен кеңестері беруі тегін
отандық композитор әрі музыка әрлеушісі сырым набиқұлов европада өтетін әлемдік футбол турнирінің музыкасын жазды
отандасымызды аудикап екі мың он тоғыз турнирінің ұйымдастырушылары арнайы шақырған деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
бұл футбол турнирі екі жылда бір рет өткізіледі
композитордың айтуынша аудикап екі мың он тоғыз турнирінің композициясын жазуға бір айға жуық уақыт жұмсалған
айта кетсек алдағы отызы мен отыз бірінші шілде күні мюнхеннің альянс арена стадионында өтетін
аудикап екі күндік футбол турнирі алғаш екі мың тоғызыншы жылы ұйымдастырылды
әзірге осы келесі жаңалықтар легімен бір сағаттан кейін таныс боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда плюс отыз алты градус ыстық нұр сұлтанда жауын жауады плюс отыз градус
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
мұңайған шақтарда сезім мен сырды ақтарды
қуанудан артық бақ бар ма ақ таңдаңда жаңа күнге кірпік қаққанда
күтіп жүрмін көркем сәтті алда бақытымды сезінемін жүз мұңаямын жүз күлемін аялаймын қыз жүрегін
жарық дүние сен айтшы тапсаң өмір мағынасын
жан дүнием жадырасын заңдылыққа бағынбай келемін
жүрегімнің қалауыменен жастық шақтың алауыменен
еркелеймін жалындай беремін
жылжыған жылдарым сағынып сені жүр жаным
неге тыныш ұйқымды ұрладың сырғалым жасырмайды ау нәзік сырларын
жақын келіп білсем бір халін қиындыққа жасымастан жеңілдікке тасымастан құлпырады көңіл бағым
жарық дүние сен айтшы тапсаң өмір мағынасын
жан дүнием жадырасын заңдылыққа бағынбай келемін
жүрегімнің қалауыменен жастық шақтың алауыменен еркелеймін жалындай беремін
жарық дүние сен айтшы тапсаң өмір мағынасын
жан дүнием жадырасын заңдылыққа бағынбай келемін
жүрегімнің қалауыменен жастық шақтың алауыменен еркелеймін жалындай беремін
уа жарық дүние сен айтшы тапсаң өмір мағынасын
жан дүнием жадырасын заңдылыққа бағынбай келемін
жүрегімнің қалауыменен жастық шақтың алауыменен еркелеймін жалындай беремін
жарық дүние сен айтшы тапсаң өмір мағынасын
жан дүнием жадырасын заңдылыққа бағынбай келемін
жүрегімнің қалауыменен жастық шақтың алауыменен еркелеймін жалындай беремін
жарық дүние сен айтшы тапсаң өмір мағынасын
жан дүнием жадырасын заңдылыққа бағынбай келемін
жүрегімнің қалауыменен жастық шақтың алауыменен еркелеймін жалындай беремін
еркелеймін жалындай беремін
таңғы шоу
нұрболат абдуллин миллион жігіт деп жақында лақап ат қойылған екен нұрболатқа
миллионер миллион миллион деп айтады екен қазір нұрболатты
бүгінгі қонақта бізде жалғастырамыз енді тақырып бойынша сұрайық нұрболаттан мхм
иә жалпы жұмысқа өзіңіз кімді алғыңыз келеді және неге деген осындай тақырып алып отырмыз
өзіңіз мысалы бір м басшы болсаңыз жұмысқа қандай адамдарды алғыңыз келеді
өнер адамдар іздейікші енді
именно кімді деген бе иә
өнер адамдардан жұмысқа алмаймын ау
жарайды кімге бастық болғыңыз келеді дейді ме сұрақты басқаша
енді бастық болып орындап жүру керек деген сияқты ғой
жәкеңді орынбасар қылып
болды жәкең өзі қыздар жинап береді десеңші тоқсан сегіз тоқсан
мен енді анандай ыыы жалпы холдингте жұмыс жасағым негізі анандай сондай бастық болғым келеді
ііі білмеймін і анандай костюм шалбармен
нихан сияқты біреуді тауып алып қайғырып сөйтіп жүрмекшісіз ғой
ол кино ғой енді бірақ енді сондай жерде жұмыс жасағым келеді
ел үшін бір кәдімгідей і тік тұрып қызмет жасайтын дипломаттық жұмыстар бар ғой
ы сыртқы ммм істер жұмыстар жаңағы шетелдік әртүрлі тілде мүмкін әнші болмағанда сондай болатын ба едім негізі
өзі кезінде журналистикаға түсуді армандағанмын негізінде мен мхм
арманым орындалмағаны жақсы болды десеңші
орындалмағаны жақсы болды иә
отыратын едіңіз біз сияқты осылай радиода бұл жерде отырмайтын едім
енді қай жерде отыратын мына жерде отыратын едім

осылай қалжындасу үшін күнде таңертең шымбұлақта жүгіру керек пе

ассалаумағалейкум ауылдасқа сәлем аман бол бар бол дейді
нұрболат танымайтын адамды ал танитын адамдар ақша сұрап қаныңды ішеді дейді жұмысқа
жалпы енді і жұмысқа алатын болса анандай ы сырт келбеті деген әңгіме мен үшін қатты болмас еді
ең бастысы жауапкершілігі өте күшті болды басқа
сен концертіңде ы саған подарка алып шығып келе жатқан адамға ойбай пицца әкелатсың ба деп айтыпсың ғой есіңде ма сол білмеймін
сол ы нурбуллин деймін де бізге концертіне жанкүйер ретінде бізге билет берген дейді сыйлыққа
сол жаңағы қарапайымдылығың үшін рахмет деп сол
бірақ подарка алып шықсам ойбай пицца әкелатсың ба деп ұялтқан мені дейді
а пицца енді әкелмейсіз ғой может анау коробкасына қарап бір иә
қайда тұрады екен дейді
қалай ы шымбұлаққа жарты сағатта жететін нұрболат қайда тұрады
шымбұлаққа өзіңіз барып көрдіңіз бе былай
тез жетесің десеңші иә
былай барып көрдіңіз бе әл фабарбиден әрі қарай он бес минут қой
қайда тұрасыз деп жатыр алматы қаласының орталығында
достық плаза жақта деп қойсаңызшы
қиылысын несін айтпай ақ қояйын енді үйге келіп
айтпақшы әлі көшкен жоқсың ғой жаңа үйге жоқ көшті
көшіп алды ма
а сен инстаграмнан білген шығарсың иә
жұлдыз фм ұжымын шақырамыз құдай қаласа келесіздер үшеулеріңіз келесіздер ғой
бұйырса шақырсаңыз
охраник апай бар ғой орыс апай іхі соны ала келіңдерші
ассалаумағалейкум нұрболат абдуллин айтыңызшы нұрлан абдуллинмен қандай байланысыңыз бар дейді
келгенде сенің есіңде ме осы сұраққа былай жауап бергенсің алдағы уақытта білесіздер деп
иә алдағы уақыт тағы алдағы уақыт
алдағы уақыттан кейінгі алдағы уақыт
нұрлан ағай екеуімізді бірге шақыру керек қой
күшті болады карина абдуллина
і мырзабай алжанды туған күнімен құттықтап жіберші жәке дейді құттықтадық
ы құттықтау демекші құрметті досым жайдар сені бүгінгі жасқа толумен туған күніңмен құттықтаймын ата анаңның үмітін ақтар ұл бол дейді
ы ұл қызың қызығын көре бер тілек білдіруші досың мәди ғани анаң орынгүл дейді мінекей осындай құттықтау құтты болсын
иә жұмысың алға баса берсін аман бол деп біз де тілегімізді қосып қояйық
сонымен бүгін бізде қонақта нұрболат абдуллин таңғы шоу жалғастырамыз
таңғы шоу
қарай бердің үзіліп түн ұйқымды бұзғаным
өзің маған қызығып өзгелерден қызғандың
қызғаныштан күйдім ғой мені қалай қиясың
жүрегіме сыйдың ғой құшағыма сыйясың
сен мені тыңда қайда барасың менсіз
бұл өмір маған қызық емес сенсіз
құшағымыз айқасуда шаршамайсың шайқасуға жастығыңды ұшақ қылып айға барып қайтасың ба
жылатамын жұбатамын азабыма шыдатамын сенің жылап тұрғаныңда күліп тұрып ұнатамын
қараңғы түнде қалып бірге қаламыз естен талып мүлде
қызғанып бізді айлы түннен шығады ерте жарық күн де
қараңғы түнде қалып бірге қаламыз естен талып мүлде
қызғанып бізді айлы түннен шығады ерте жарық күн де
сен мені тыңда қайда барасың менсіз
бұл өмір маған қызық емес сенсіз
қараңғы түнде қалып бірге қаламыз естен талып мүлде
қызғанып бізді айлы түннен шығады ерте жарық күн де
қараңғы түнде қалып бірге қаламыз естен талып мүлде
қызғанып бізді айлы түннен шығады ерте жарық күн де
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де нұрболат абдуллин бүгін бізде қонақта
сен мықтысың нұрболат айта берсін мән берме дейді айман қадірова тоқсан бір деп қойыпты
нурбуллин концертінде қара шал деген әнді жақсы жанды дауыспен өте биік деңгейде жоғары деңгейде айтып шықты залдағы халықты мойындатқан жігіт
молодец өркендей бер нұрболат тек алға дейді рахмет
ассалаумағалейкум мен бүгінгі тақырыптарыңызға байланысты айтқым келеді жұмысқа нұрболат абдуллинді алу мен үшін бақыт қой дейді
жұмыстағы он жігітті шығарып жіберіп орнына нұрболат абдуллинді алар едім дейді
не деген

ы жалақы жайлы жалақысын саған беремін
менің дым қатысым болмасада ма иә

өзара келісіп алып і жақсы ойлан
сізді әдемілеп белгілепті енді ертең жақсылап қосып қоймасын дейді
кз ерке өз постында дейді кз ерке дейді ааа
тиіспеңдер өзіне жарасады зема мықты дейді
нұрболат абдуллин жұлдыз ауруымен ауырамын деп ойламасыз ба дейді
ауырып жүрмін мен қазір шымбұлаққа жүгіріп
ем қабылдап жатырмын ем қабылдап иә
нұрболатты қар тазалаушы қылып алушы едім
олай да болады иә
сендер нұрболатқа қарап тамсанып отыра бермей сұрақ қойып кішкене эфирді жүргізсеңдерші не болған екеуіңе
иә жаңа әніңіз жайлы
анау орталарындағы шелекті байқаңдаршы
ішіндегі сілекейлерің төгіліп қалмасын
жоқ жалпы миллион деген әніңіз жайлы сұрайын деген едім бейнебаяны да шықты оны сіз оның алдында түсіріп қойған секілдісіз иә иә иә бір ай бұрын түсіріп қойғанбыз
қай жерде түсірілді ақтауда ақкеспе деген жер бар
ііі шетпенің шетпеге баратын екі жол бар шетпе деген аудан бар мхм
соның мен пайымдауымша бір көне жолы сол арқылы барады қареспе ақеспе деген жер бар
кареспе деген жер де өте әдемі ол жақта іхі бірақ енді оған ыыы аса қатты үлгермедік бұл енді
сюжетный емес қой жалпы ы трековый деп бөлінеді мхм мхм
сол ыыы халыққа шамалы етене жетсін
тек қана радио жаңағы ютубта ғана емес каналдарда шамалы ы айналсын деген ниетпен түсірдік
бірақ енді сапасы жағынан келгенде аллаға шүкір жақсы ол жағынан
әннің өзі айтып тұр ғой мағынасын бәрін келтіріп тұрғаннан кейін мхм аса қатты сюжет қолданғымыз келген жоқ
сол ақеспеде түсірдік бес сағаттың ішінде түсіріп тастадық іхі
ал ы нұрболат аға сізден көптен бері сұрағым келіп жүр еді инстаграм парақшаңызға қосылып алдында қарасам
бір соңғы кездері неше түрлі суреттер шығып жүрген сияқты
жаңағы жидесіз деген сияқты соны қарап отырмын да ешкім ештеңе деп жатқан жоқ та
жалпы қалай халық ыыы қалай қабылдап жатыр және өнердегі аға әпкелеріміз олар ештеңе деп жатқан жоқ па көрген жерден нұрболат енді ұят қой деген
ұят қой болғанда жаңағыдай ғой әркімнің ол менің парақшам мысалы
әркімнің өзінің бұл енді менің ыыы алты жүз мыңнан аса көрерменім бар каналым ғой былай қарасаңыз
ііі әр канал өзінің дегенін өзінің планы болады өзінікі болады қызықты дүниелер болады
ііі мен ол жерде ұнататындар болады жақсы көретіндер болады
болмаса ыыы жаңағыдай просто қосылып алып кикілжінге салатындар болды көре алмайтындар көре алмайтындар болады
ыыы кейбір і кейде сондай суреттер арқылы болмаса бір болмайтын кейде бір анандай ы психологиялық сұрақтар әңгімелер арқылы
өзіңнің көрерменіңді сол жерде отырған парақшадағы мхм ыыы тексеріп аласың шыны керек кім қандай не
сосын ыыы міне осы жерде айтып кетейін мен мхм
кім ыыы жаңағы жаман пікір жазады сол бойда аламын да қара тізімге тығамын болды сосын шығармаймын қаншама
амнистия деген жоқ ондай сенде жоқ кім де ол подписщик бірнәрсесін қарамаймын ол жалған ба может шын ба
жазады ма болды ол значит ол солай мхм сондай адам ол мхм
менде сондай сондықтан ыыы жазған күйде ешқандай бас ауыртпаймын оны әрі қарай кіріп
кім көп жазады жігіттер ме қыздар ма бәрі
қазір жігіттердің көбісі білмеймін енді ол мүмкін оның ішіндегі отырған шынайы ма ол жігіт пе басқа ма
енді өтірік енді қалай өтірік бұқа дейді ме
диван не дейтін еді диван батырлар
жоқ анау парктерде отыратын бұқалар болады ғой
ұсақталып кетіп бара жатыр ма білмеймін мен мүмкін осы инстаграм
мүмкін оған енді і өре керек шығар мүмкін білім керек сауат керек шығар солай ойлаймын мен
мүмкін өзіне даму керек шығар
иә мен енді жаңағы канал дегеннен шығыватыр ғой енді әркім өзі біледі ғой бұл жерде мхм не салғысы келеді
енді бірақ өз ммм мына кәдімгі каналдарға біз ештеңе деватқан жоқпыз
оның қасында сорақы әңгімелер сорақы дүниелер көрсетіватқан кезде біздің суретіміз салып қойған
кез келген дзюдаистке кез келген самбист мысалы боксер любойына кірсеңіз
даже жаңағы біздің атақты мысалы жүр ғой спортсмендер тұрады ғой иә
залда түскен суреттері денемен даже ы мына жағына кәдімгі шорты киіп алып тұрып түсе беретіндер бар
дене демекші ерке есмахан нұрболаттың денесіне ғашық қой дейді
бұл қаншалықты рас
мен өзі ерке екеуіміз жақсы доспыз ғой енді
ы ыыы бір жақтанбыз өзіміз жерлеспіз мхм
оның үстіне бір оқығанбыз ыыы қалжындап сөйтіп жазған шығар
белгілеп белгілеп кетіпті ғой жаңағы нұрболаттың денесіндей болса
кеше иә қалып қоятын едім деген сияқты
миллиярд деген ән шығуы мүмкін бе дейді
миллярдқа тілім келмейді пока
нұреке қалайсың қайда жүрсең де аман бол қазақ жігіттерінің барлығы жақсы дейді
і анау жазған мынау жазған адамдарға айтқым келеді дейді мен өзім нұрболаттың арқасында спортқа барып спортты бастадым дейді
себебі әйелім нұрболат шынболаттың әндерін жақсы көріп тыңдайды
мотивация ыыы нұрболат сияқты болғым келеді деп спортты бастаған екен
әйелім жақсы көреді деватыр ма
сәлем айтыңыз бізде анандай сосын ыыы біздің тыңдармандарда анандай бір әртіске деген жалпы сол маған ұнайды
ыыы қарым қатынас жақсы бізде сондай этика да
мысалы бір қыздар келеді мысалы да наргиз сияқты ақбибі сияқты сізбен суретке түсіп алайыншы мамам жақсы көретін еді дейді де
на самом деле ол олай емес қой
өзі жақсы көріп тұр ғой деп қойсаңызшы
мамасы дегеннен кейін а болыпты дейсің ғой
одан кейін кейбір а жаңағы м тәтелеріміз апаларымыз келеді ғой енді өз баласындай көреді
айналайын балам сенімен суретке түсіп алайын менің қызым жақсы көретін еді дейді де
жігіттер де келіп тұрады ма суретке түсейінші әйелім жасқы көреді деп бар ғой
мамам жақсы көретін еді ойбай келіншегім саған ғашық
өй қой өйтпеңіз деп жоқ өнеріңізге бәсе деватасың ғой
қонақ үйде төсек орнынан көп сурет саласыз қызық кім түсіреді екен а
қалай кім түсіреді анау он секундқа қойып бүйтіп
таңғы шоуда достар жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
жай әуен әсем қосылған кезде қарсы алдымнан сен табылдың лезде
билеуде бәрі қалмайық қалыс ортада тағы билейік вальс
жақында бері тартынған жоқсың жүректер демі жақыннан соқсын
көзіме қара ұялма меннен жымиып қана қарайсың төмен
билеуде бәрі қалмайық қалыс ортада тағы билейік вальс
жақында бері ей тартынған жоқсың жүректер демі жақыннан соқсын
менімен еріп ырғалып биле кеттің бе еніп ғажайып күйге ей
сәттерде сол бір көнгендей болдың көзіңнен мөлдір махаббат көрдім
жақында бері тартынған жоқсың жүректер демі жақыннан соқсын
билеуде бәрі ей қалмайық қалыс ортада тағы билейік вальс
жақында бері тартынған жоқсың жүректер демі жақыннан соқсын
жүректер демі жақыннан соқсын кеттік
жарнама сегіз жыл бұрын самсунг компаниясы мықты смартфондардың жаңа түпнұсқа желісін ұсынды
әр жыл сайын оның жанкүйерлері өз таңдауларына берік болып қала береді
мен видеоблогермін маған керемет камера қажет маған оның жылдамдығы ұнайды парақтарды жүктеуге аса көп уақыт қажет емес
идея кез келген уақытта келуі мүмкін оны лезде сақтап қалу маңызды
жақында сегізінші тамызда жаңа гелакси сіздің сенімді көмекшіңіз болады
тұсаукесердің тікелей эфирін көріп ұтыс ойынына қатысыңыз толығырақ самсунг нүкте кизетте
жаз ультрафиолет уақыты
ондай ғана емес сулпакта самсунг гелакси а елуге ультрабаға бар болғаны жүз он тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңге
экранға орнатылған ульрадыбыстық эс сканері екі сим карта және үш камера бар
саған ғана арналған ерекше ұсыныс сулпак артық шығынысыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
таңғы шоу жұлдыз фм де бүгін бізде досы жоқ нұрболат абдуллин қонақта
досым жоқ деп отыр енді ол әзіл шығар иә
әзіл дей сал әйтпесе қазір біраз достарың естіп отыр ғой иә әзіл ғой әзіл мхм
нұрболат бауырым мықты әнші ыыы оның маған ұнайтын әні вальс дейді
сенің әнің көңілді дерттен емдеген сен сияқты әншілер бүгін кемде кем шырқата бер әсем әнді тебірене әнші міне қазақ жігіт сен дер едім дейді
сұхбатты аяқтайық та
ассалаумағалейкум
октябрьде концерт болады бұйырса қайнар алагөзов ағаларың сол жерге қатысады ма екен сұрап көріңізші дейді
қазан айында қайнар алагөзовтің концерті болатын сияқты шығармашылық кеші соған қатысады ма екен дейді
әлі ешқандай ұсыныс түскен жоқ иә
нурбуллин красавчик ақбибі сөйлей алмай қалды ғой ағайын дейді
жоқ осындамын бәрі дұрыс ойдағыдай
енді нұрболат аға сізден сұрайын дегенім жалпы ыыы өзіңіздің ы нурбуллин деген атпен түрлі жаңағы футболка дейді ғой сондай заттарды шығарып жатырсыз өзіңіз
енді сол алдағы уақытта брендке айналдыру ойда бар ма сол нәрсені
енді ол дүкен ашып дегендей
сондай жаңағы жазумен бір сыйлықтар
болмаса бірақ енді бізде жалпы әлемдік деңгейде бар
өзінің атында шығарған дүние
халыққа қатты ұнамайтын сияқты әлемдік деңгейде бар ол мхм
мысалы деген сияқты иә
енді бір екі нәрселер шығаруға болады жаңағыдай сыйлыққа беруге болады концерттерде жазып деген сияқты өзің неңді жаңағы эмблемаңмен деген сияқты
ал енді жаңағы мен енді классикалық вариантта шығарар едім костюмдер деген сияқты кәдімгі ер жігіттерге арналған
жақсы жүріп жатса мүмкін ол алдағы уақытта қыздарға әйел адамдарға деген сияқты
сондай вариантта бір жақсы кешкі вечерлерге дұрыс жерлерге барғанда киетін мхм
неге бізде италиялық ыыы жаңағы киімдер сияқты әдемі костюмдер болмасқа
сондайды қолға алғым келеді бірақ ол нурбуллин болып шықпайтын шығар себебі біздің отандық өнімді енді шындық қой ол
біздің отандық өнімді і сондай өзінің атымен жазылған өнімді қатты қолдай қоймайды бізде
мүмкін бір басқа атпен шығуы
тіпті сіз шығарып жатқанын да айтпауыңыз мүмкін ғой
иә мен шығарып жатқанымды да айтпауы мүмкін сондықтан ы сондай нәрсе ол
нурбуллин әскерге барған ба дейді бардым ғой
барсам сен жоқсың ғой өзі жоқ енді сұрап
нұрлан еспанов сияқты ма
не дейді мен дубайда жүргенде он бес клип көрдім дейді
ішінде не жоқ екенін білдім не жоқ десе біріншіден түйе жоқ екіншіден мен жоқ екенмін
концерттерін сұрайықшы дейді алдағы уақытта қандай концерт қай жерде ы жоспарланған гастроль анау мынау
жоқ әлі бастаған жоқпыз әлі бастаған жоқпыз үлкен концертке дайындық басталыватыр
енді ол датасы мүмкін ол биыл болып қалуы мүмкін мүмкін келесі жылы болып қалуы мүмкін бірақ дайындық жасалыватыр ол
алматыда астанада өтеді
і енді ол алда жалғасын тапса жүре береді бірақ қолдан келгенше үлкен қалалардағы ареналарда өткізкізгіміз келіватыр мхм тек қана мәдениет үйі емес мхм
ал нұрболат аға демалыс жағы қалай болып жатыр жаз аяқталуға жақын ешқайда бармадыңыз ба осы жылы
ақтау қаласында каспийде демалдым қапшағайда демалдым жақында
құдай қаласа тағы алдағы уақытта қазақстанның ммм сол алматының айналасында үлкен тау жақтағы көлдерге барамыз солай демалып жатырмыз
себебі жан жаққа шығатын уақыт болмайатыр
адамдар көп шығар енді нұрболат інім кел сені жақсылап күтіп алып жаңағыдай жақсылап демалып қайт деген сияқты
аллаға шүкір жақсы мына өскемен жағынан көп шақырыватыр
қажымұрат шешенқұл жазып жіберіпті
жасик саған берген ән дайын тұр ғой қашан айтасың дейді маған
одан кейін нұрболат абдуллин саған бір ән бар дейді қажымұрат шешенқұл болды қажеке күтеміз
әбдіжаппармен қарым қатынасы үзілгені рас па дейді
жоқ қандай қарым қатынас
ол әбдіжаппар деген кім ол кім
наргиз қайрат нұртастың қызына ұқсайды дейді
көре алмайды менің сұлулығымды жасұлан
нұрболат абдуллин таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
сен жазғы жарық түнде жылы самал болып естің
мен естімеген мүлде жұп жұмсақ ләззат күй кештім
ең нәзік сезім болып ең бақытты кезім болып
болса да кең жүрек мейлі сен ұқсап елжіретпейді ешкім
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жулдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
түн қара шашың сенің тұңғиық қою қалың
күн от сезімім менің күйдіріп жіберер бәрін
мұң үнсіз сырымыз бірімізбен біріміз
тілдескен кез алыстан түндерде тілсіз табысқан жаным
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін оу
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін оу
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
жұлдыз фммен бірге әс сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
миллион миллион миллион жұлдыз бар
ай қандай керемет бүгін бейнебаянның тұсауы кесілді ств арнасында көрермендеріміз көріп мәз болыватқан шығар
нұрболат менің жездем ғой дейді
ставкасы қанша дегенге бір тыңдарман жазыпты ставкасы қанша деп соған екінші тыңдарман жауап беріпті алты мың доллар деп
сіздер өздеріңіз қойып неағыла бересіздер ғой
алты мың ол қашан осыдан төрт жыл бұрын алты мың болған деп
ерман деген досыңыз қандай досыңыз немен айналысады ол жігіт дейді
ерман а көкпар шабады ма дейді
иә көкпар шабады өй ол деген батыр ғой палуан ғой шымкенттік палуаны ғой
ерман өзі отырған жоқ па жоқ
і жігер ауыпбаевпен дуэт жазасыз ба дейді
ііі енді жазбаймын деп айта алмайсың ғой
ыыы жақсы ән болыватса ол жаңағындай келісіп кетіп жатса тембриально
жігермен бе жоқ мүлдем
женскийлер көп десең иә
кім мәдина садуақасова енді дуэт болғаннан кейін бір
ер адам мен әйел адам жаңағы сөйтіп айтқан дұрыс шығар деп ойлаймын мхм
ал енді жігермен болмаса басқа дос деп тағы айта алмайсың ғой
басқа бір дүние айтқан дұрыс іхі басқа мүмкін бір патриоттық мүмкін басқа туған жер білмеймін
мхм өмір туралы деген сияқты болмаса бір жастарға арналған сондай бір дүниелер табылып жатса мхм
әбдіжаппар демекші әбдіжаппармен бәрібір араласпай кеткен екенсіз қанша баласы бар айтыңызшы деген хат келіп еді ғой
сол хатқа индира жазып жіберіпті әбдіжаппар өзі білмейтін шығар неше баласы барын дейді
жоқ өзі біледі ғой
өзі ғой істеватқан
нұреке бурак өзчевиттің стилі ұнайды ма дейді сізге
бурак па сізді сол түріктің актеріне ұқсатамын дейді рауана сұлтаналина әріптесің десек те болады өнерде жүрген актриса қызымыз жазып отыр
білмеймін маған ұқсайтын шығармын мүмкін бірақ енді оған ұқсайын деп істемейсің ғой
жас келген жас дегенді қалай жылдан жылға енді қартайып баратқан
ы жаңағы жасарып баратқан жоқпыз ғой үлкейіп баратқаннан кейін түр әлпет мүмкін келіп қалатын шығар ол да мұсылман ғой
мұрт қойған кезде ұқсап қалған кезіміз болды ал былай енді білмеймін айта алмайын
шахназ бен табиғат өсіп жатыр ма дейді
аллаға шүкір
қойыңдаршы жағаласпай өзі айтсын да сендерден сұрадық па дейді
иә жауап беріңізші осы сұраққа
жоқ оны ыыы директорлар біледі администраторлар
хабарласқан кезде келісуге болады ғой енді хабарласып өздері
немесе роза рымбаевамен дуэт орындаңызшы дейді
мақпал апаймен құдай қаласа алдағы уақытта болады бұйырса мхм
жоспарлануда күшті бір ән арнаймыз
шәуілдірден сәлем нұрболат мырзаға
о сүйікті әншім келіп қалыпты ғой нурбуллинге дейді
нұрболат аға өмірде нені кешіре алмайсыз мүлдем
ешқашан
орыста күшті сөз бар ғой
ешқашан өзі түсінікті ғой біз енді жаратқаннан құдыретті емеспіз ғой
жалынып сұрағанда жаратқанның өзі кешіріп жібереді қатты күнәнің өзін
өйтіп алмаймын бір нәрсені кешіре алмаймын бірақ енді бір
мүмкін бір екі үш жылға көңіл қалып қоюы мүмкін мхм
одан кейін мен ол адамға мән бермей кетуім танымай демеймін бірақ
амандаспай емес былай амандасамын сәлем беремін бірақ ішің жылымай кететін кездер болады ғой
бірақ оны кешірмей кек ұстап оны қарғап
былай болып жатыр ғой күнделікті емес
жылына бір адам кездесуі мүмкін бір саған опық жегізіп кететін
сыртыңнан балағаттайтын қатты сондай адамдар бар
мен стамбулды сағынған кезде сіздің бейнебаяндарыңызды көремін нұрболат дейді
өте қарапайым жігіт екен жарайсың дейді
і дүйсенбі күндеріңіз сәтті өтсін рахмет көкшеден сәлем керемет әнші дейді маңғыстаудан сәлем
ііі салам ыыы қырғызстандан
қырғыздардан қазақтарға өте
бересіз бе нұрболат аға
қазір үлгермейміз енді осыдан кейін болмаса қоштасатын кезде
иә қазір үзіліс жасап алайық иә онда кеттік
таңғы шоу
жұлдыз фм
жүрегімнің әмірінен аса алмадым әлі білемін
саябақта сырласып тұрдық біздер айлы түннің жарығымен
саябақта сырласып тұрдық біздер айлы түннің жарығымен
жанарыңды жұмдың құпияңды білдім мендік жүрек сыймай кеудеме
төмен қарап тұрдың сәл жымиып күлдің ғашық емес болсаң сен неге
бұл не деген керемет түн жалын ескен сеннен ұқтым
мен де үнсіз үндемей сен де жаным құшағыма ене кеттің
мен де үнсіз үндемей сен де жаным құшағыма ене кеттің
жанарыңды жұмдың құпияңды білдім мендік жүрек сыймай кеудеме
төмен қарап тұрдың сәл жымиып күлдің ғашық емес болсаң сен неге
жанарыңды жұмдың құпияңды білдім мендік жүрек сыймай кеудеме
төмен қарап тұрдың сәл жымиып күлдің ғашық емес болсаң сен неге
ғашық емес болсаң сен неге
жұлдыз фм де таңғы шоу
ассалаумағалейкум нұрболат абдуллин қош келдіңіз дейді
жаңа ән тұсауы кесілді ме дейді кесуге дайынбыз бірақ енді і жаңа ыыы мынау қырғыз қазақ бір туған деп жатамыз
иә көршілес бауырлар ы хат жазып жатыр нұрболатқа сәлем бір әнді жанды дауыста орындап берсінші деп
ііі болады үлгіреміз толығымен болмаса да
қайсысы ән білмедім өзің миллион жаңа қырғыз бауырларымызға қазақ халық
болсақ та бұрын соң алыс болайық жақыннан таныс
әуенге ырғалып бірге ортада билейік вальс
хор қызы секілді бейнең отырсың көңілді күйде
қолымды ұсынып саған келіңіз шақырамын биге
иығымда қолдарың сенің қолымда нәп нәзік белің
қанекей фотоға түсірші бақытты сәтімді менің
қанекей фотоға түсірші бақытты ай сәтімді менің
келесі жолы ерте келші нұрболат өтініш дейді
жарайсың бауырым ассалаумағалейкум қазақ елі қалайсың жәке ерлан бауырыма бір сәлем бір жақсы ән қойып жібересіздер ме қоямыз
сағынған шығарсың өтініш дейді
аман аман дегенді
аман аман ел аман
айналайын садағаң
наргиз аман болсын деп атыңды қойдым еламан
ол нұрғазы деген біздің бүкіл дыбысты қадағалайтын осы жұлдыз фм нің дыбыстарының бастығы
енді қызғалдақ әні туралы айта кет тұсауын кесейік
қызғалдақ әні сөзін ііі жазған оразбек кенбаев
ііі бұл әннің рұқсатын алғанбыз бірақ көптен бері ұнатып жүргенмін
әні кімдікі юлдуз османова і өзбек і елінің әншісі орындайды
ііі осы жақында ғана рұқсатын алып і келісімін беріп орындай беріңіз деп
ол кісі де былай енді ы қатты танымағанмен ы былай біледі екен мені ммм иә
сондықтан ол кісі қулықты жақсы көреді деп еді осы жерде сені біледі екен ғой
осы жерден алғаш рет жұлдыз фм де тұсауын кескіміз келіп отыр мхм
барлық қазақтың қыздары үшін қызғалдағым деген ән қабыл алыңыздар
нұрболат абдуллин сонымен бүгін бізде қонақта болды
ыыы ақбибі наргиз не дейсіңдер
нұрболат ағайға келгеніңізге
бүгінгі күннің фишкасы болды мынау
не тілеймін енді рахмет бүгін келгеніңізге бізге
кәдімгідей хайп болатын болды ғой жасұлан аға істесеңші енді

нұрболат абдуллин бауырымыз саған барлық жақсылықты тілейміз аман ес
жаңа халықтың өзі жазып жатыр ғой ыыы қазақтың жігіті деп әрқашан мақтана көрсете алатынымыз осы нұрболат абдуллин дейді
аман бол әсем әндеріңмен бізді қуанта бер бейнебаяндарыңмен
енді жаңа жоспарларың бар екен ііі оны әзірше тосын сый деп